Kɨla fətən dəi diga karfe tuf hurkyagan hɨnə ketsə han hɨna bənə hɨna nggosə shibwan hɨna dzu aɓwa lənən toh a ɓwa lənən kuma hɨn gatə sai <hesitation> karfe rengə fwaɗ mɨniaganə a hoɗə achi hɨntin mɨnia hɨna bənə hɨna nggosə shibwan hɨna ngifə achi hɨn ngifə toh a chi sən lənən nda gi kuma ahodə tɨna gə achi tasə hɨna janggə achi hɨn gbə'ə jannggɨ kɨn hɨna <hesitation> nggyachi dɨ <hesitation> hɨna nggo sə nggyakɨn dɨ kɨdɨwa to a chi nə'ə mɨ gbə'ə toh hinə dzə'ə kuma <hesitation> ka vɨdɨkɨn kokuma ka dɨɗa harka toh achi gi fətən diga fətəə nji lənən Tuf dɨ asavə kuma toh achi sən kubchi na kuɓu achi sən <hesitation> lenegide are duhəɗə hɨna gə lənən achi kuma sən ha zaanə hɨna zəu achi kuma sən <hesitation> lənən ah bwa lənəgi hɨna dzɨ a lənən ko kuma hɨna hɨna ngitə kaa kaladi achi hɨn hurkya hɨna gə aduwai hɨna bənə hɨna dzə'ə <hesitation> avindɨ adu'a hɨna dzə'ə are avindɨ adu'a achi hɨn shi hɨna ngifə hin hɨna nggosə shibwan hɨna ngifə kuma achi sən ha dzaanə nəkuma toh dɨhəɗə njinə pat ka ladi adɨda tada yakechi kuma hɨna zɨ a lɨmo hɨna nəhən səwa nggwa nggwasanə hɨna nəhə maa <hesitation> Jeukɨn hɨna je'o hɨna nəhə səə <hesitation> səə hudanə le achi səən kəbon hena ɗerə hɨnashi dehode ndɨɗa fətən kuma achi sən masigən maa mashigɨ mən hina zɨ hɨna pə ‘on <hesitation> ko kuma hɨn azi avin de aduwa hən hədəngi tada <hesitation> tada ka ladi taɗa kale jumbware nə'ə zɨgɨnə kagə adu'wa deing hən hədəngi toh achi gama tuh ndɨwogi hɨchi nji wakili are abwa lənəgin toh hɨchiw shi dɨkɨnə hɨchi shi ja'ah hɨn pwa'a sa'wa ndan im nggosə shiɓwan himə labaramə labara hɨmən zadɨ are sɨkə vɨra hɨmə wəye wəye asɨkə vɨra hɨmən pwa'a ɓarin gba maa faman ganən hɨna monən nə'ə zɨng nə'ə nji nə'ə Nə'ə kuma taa ko ndɨwogi are ko nə'ə <hesitation> aɓwa lənən <hesitation> hɨman jə'ə ndan akiwa dəi mikə gəkɨn <hesitation> kuma hɨchi ndɨwagi nə'ə hɨchin shi kaa hadkɨn a hanə kəə lənəgin ha tsuwa lekədi hidə toh hɨchi ndɨwoginə 'ə ma sə hudachi machikɨrə nda hɨnggə hinggə bokkon hɨnggə <hesitation> tabsan hudachi aha palwa <hesitation> ‘watən hudachi hudgɨchi ‘watən hudgɨchi marore manda ‘watən hudgɨchi kuma <hesitation> mauktin mauktin dɨ marore mauktin kamu hudachi dɨgba toh kuma hudgɨchi janka rako huɗgɨchi ‘wanachi hudgɨchi masarən huɗgɨchi maptna'on <hesitation> mapina'on nə'ə <hesitation> kɨldɨgu achi hɨmə ka mɨnig diga ɓwa lənə toh dɨrgi chi ko kuma hinə diran hɨnashi ndan <hesitation> ya hodə kangən to jankarakin nə'ə kum kala put nggosgɨchi kala put nggosgɨchi dɨ leda haaru haaru gbək kala put hudgɨchi jankarako sosai <hesitation> huɗgɨchi kuma masarən nggɨ hwanachi hudgɨchi.